أنا ليا اولاد عم واولاد خال كتير وليا قرايب كتير لان عيلتي كبيرة بتتكون من أفراد كتير وبشوفهم كل فترة يعني كنا زمان بنتجمع كل جمعة وحاليا قلت التجمعات شوية وبشوفهم كل فترة يعني ممكن كل اسبوعين مثلا